Milink abore, milink aboreu, milink əkgtam co no, atu paidawa askung, əmdan miling əkjtan, ya jlamik ururing ɗera kwaya, miling əkjtan ɗava, miling əkjtan, ɗadmaga, itkwan əmdin, miling əkjtan, tangka jlamuna, əmdan bari gi kargunnin ya yee, əmdannan heegi na na i ajabi miling əkjlan, gumaki miling əkjtan na ga waku du kargunan na ga zuwi kwatki, kok, rajt, tajlan ya yee dowan əmdu da tajtu na, əmdan ya yee dowan əmdu da tajtu na, əmdan da ɗarmi ci na əmdan nalha ma a bet miling əkjjtan na, gu bo, guban miling əkjtan na, ga zuwu dung, wasku dek kargunu na ga zuwi to miling əkjtan, gaman dowan ma ma miwaya ye əmdan, bee na gan miling əkjtan əmdan na bune mayumin akuranan akurnanan suno, kak burkong bembe əmdan bunagee, ii mayumin japjapono, əmdan bunago dek miling əkjtan to miling əkjtan cuno na əmdan bagatu na nawan, əmdan baga miling əkjtan cuno no duskun jtan, əmdan ka na wanya nyin na, əmdan na pee kung ukdu akwai ukdau bembe əmdan pagou, əmdan jlama godu gongi əeka, ga miling əkjta wu gaku miling a borewu, əmdan mun, milinhg əmda nar ɓadu, əmdana ɓadu na har miling aboreu a captu ii gam atu eaptu captu cee gam na, əmeino, a nyan oh or ngonki, a nyan suro ye akiti kəma, a kiti kəma, akəri ngongin, əmdanan dak miling aburin na, əmda na dang miling aboriu na, atum cuno ngo siu ye har əmdan zagatu, ɗu ɗibda, sa waɗe, əmdan na biri gi, kargu nun ka əmdan na biri gi, kargu nun ka əmdan uke ma aji na gabi ngongi na ka sidu, tu na atu no gongi, wazu, gongiu azu pum ya yee atu kwaya əmdan jlama ga du kargu nun, akwai, kajlawan əmdan, bung, əmdan bunu na kuma sainu gwan cou, əmdan kwaiyo, miling jlan na əmdan pegi na, ai ya tadu, ya tang miling əkjtau, miling aborang, cu no kwaya kwa ii, ətkwatki ka, jlawaga sunat, sunat ɗa, sunat, sunaɗa, ɗabayyan, mayumin kasamun ya ye gafacin na, əmda nan ha ma, a cackeci, miling aboren əjlakiniri na əmdam cackaci miling aboran əjlakiniri no aca jlini, aca jlimi na, yay kək jtamin adgayik akwo, jtanin adgayik akwo na əno, ənno na, har yac kang corh jtanin du no, avira, avira dukka na mayukan dabu kəlapiyatkiri, kkargu nək maɗawa ya ye əmdan bara go ii or əmdan baring, na əmdan nan alha ma a birici, a bini ɗik miling nin əkjtan, to miling, əkjtan mu cuno no pai datkira gawa, pai datkira gawa, əmdan, adak mayum, ya yee əkvu na əmdan nan ha ma abi miling əkjlan na, ga wasku duk, ka ga wasku duk kargunu na ga zuwai ci ii dabuk a dat kiri, aa buni ga zuwai cii wabule adat kiri kaka, ap, kaka əmbana atu kwaya yaykun mayumu vaa, gama, gama to miling əkjlam co no atu pai dawa sosai ya atu pai dawa ga ɗawa gaɗou duwa tuna nu bara labarik miling əkjlan, miling abo ren, na kunung əbdam co bembe əmdan jlamiya ne, a gafa wun miling əkjlau daikayya miling abore davayya, mina, miling aboren no, miling aboren, davayya paydeng miling gyaɗan yee, miling gyaəang aci kwaɗagam, aci vadage əiwain pum, sarban, iit lokk sarban bee gujta duwonin seneu, <hesitation> ya jlamik uzurik <hesitation> ya jlamik wanan ɗak miling ohm, gyaɗan na, ahang ya yagula na, ka zan nyi kaleu wa, ga dak atu kwaɗa gam, aci vadage əimlan pum, to, miling gyaɗan no, ya bak ya jlamik, kan yak, kareteere gawa ɗawa ɗerii, əmɗan kauya ga vanakau, əmdan kauya ga sasam, əmdan kauya yana tapuskang, ɗeri, əmdan kauya ga keen gawa ɗeeri, to miling gyaɗan aci ɗing, aci ban dawa sosai sai va aci bandawa awun nənza kalin kwaya, gyaəau no əmdan, vo, ruya ci na əmdan ja duna, a ɗarmari davayya əmdan dat guni aka na, da, da waski da waki na, əmdan bari ci marwan jappa, aka na əmɗan, dan da ɗammici davayya, əmɗan, dan da ɗammici davayya, əmdan ɗarmu davayya na, ɗmdan, dandi ii engin, ɗman ji di engimin man, engin a nayarii ga da teen manko əmdan bara go, san wahalin na dang, duding, duging miling gyaɗan, amma tu na no enginu we eeɗat kira gi ji du nayan na yandu kareng nang miling, kerang miling bang, dek nganak teek tangguzau, yi bam, to gi ja di maduwa na, ackak tankuzau, ye ga ɗarmici, ga, gaa, jlami, ga jlami ga garogon, ga jlani garagon na a kunuk man gyaɗau, miling gyadau, dak gyadak yad gune kana jlawa na, liw jlama kina gaktu, gyad, or tukuzam duno na ga kanyi, ga kanyi, ga kanyi na, atu man ko da katiwa, da kati miling gyaɗana atu man ko katau miling gyadan, to atu miling gyadan yee atu pay dawa so sayya, atu ɗayayya, <hesitation> sai koro miling, miling qunan, əmdan glama ga tu no daten əmdan glamu gunau na, əmdan nun gogo, əmdan ja na, gi ja na, ga kanyi gunatki, gi kanyi gunatki na, da teen, əmdan ja ga dii eyin pum, ka, ai ni ka kukitka jlan. glama go, ya zit zidka, ya zidka ya, ya cik cika, ya cikcika, ya zidka, ya cikcika, ya zikka ya cikcika na, gi cikciku na ga bu amin nyi jappa ga ba aming yi jappa na ga fi, gaslatu gudkwatki, əii kunu ga pii amun, ii kunuk gudkwa, ga pa amun ii gunik gudkwa man gasla tee gudkwan cuno ii <hesitation> ka, gipta ta gudkwan cuno ii eekan itawa na, ga bi aptan gunam dunon, gə ban aptan guman dono na gadguni ii kunung gudkwai, ga jlawarti, ga jluwarti, ga jluwarti, ga jlawarit, na na, wana gapzi gunam cuno, a rapadi, a rapadi a rapadi, na, ate <hesitation> datkira ba, a dang murara, miling vira na, gagtee fik bembe, yan go, yan go miling, ya pay kunek, kano, yan go milan ya pan kunik kwano, yango miling ya pay kunik ɗiya, ya gam miling ya pay kunik ɗiya na, miling, har a captu gawaiyya, captu gawayya na ii ga pi kunik, kalban, ata miling gunam co no, yee əmdan tago, kajluwan ɗevi, əmdan jlamago wujirik tawan yaye əmdam jlama ga du, ding miling gunam cuno, miling gunan atu kulun bam, ya ta karla wen na ya ta du tala virviran no gu pay kunik tangka ya ta du na, yadkwara kulu bam